Riyaadaa irii waagunu mun̰ergin ner mokoyti, beejaa moŋon̰ti, riyaadaa irii waagunu tiŋ kaa aŋaa lolii ti, lolii taa waagunun kurak yak tutt su weelek waagu tindi, ŋaasuŋun tiŋ nizam teneenu indrii nu, kurat tut su weelek waagu jul kaynu lal siren, nonin aasugun gurak yak kuurak nak ndriyan, waagu nu jaa wonjoo too nun dittir taandi, layaalii nokoy woste, aasuŋun wekit kay wenii yak gurat neeletek giniŋ nugu lal worŋoonu wey gelen jaa bada tirtee ti gelegu ŋaasiŋ ma badatire, annaa tika waŋ gurak jee kuurak naa lolii wi, lolii waa waagunun jaa gurak mbaar kin ti weele, tegu dum gida tenen, annaa tika nizam kaa wene, nizam hata ndritee ti taa kaa, ndriyandaati taa kaa kuuragu ŋaasiŋen ma tatay kaa wala ŋaasiŋ ma tayaa kaa. Wala tayandaa kaa, baar ti torŋoo kaa, waagunu dumnan harar wenii wene. Neelegu zaata tiikaa harar tene, ŋaasiŋen tiŋ geelteenu, hakam gu tidaynun ta geelte, kuuragu kaa hakamgu tidaynun ta tut zite, annaa tika ti kaynu gelegu bada woroŋte. Gelegu bada worŋoonu tiŋ zaata gak tenek tene, gelegu gak dittir kuurak yaak tut su weelek waagu, degiigak ka ottukoo oddoy nokoy tene, ottukoo oddoy waagunun gurarak mbaar wostee ti, degiigak jee nu gurak tegu degiigak ottukoo asaal tal tuur weeleteeti, gurat mbaarigu kaa degiigak ottukoo asaal tal tuur weeletee ti, annaa tika kurak gin ner gurak gin, gelek gin ner, gelegin galak saa woroŋtek jaa degiigat ottuk tal tuur nokoy tene, ottuk tul tuur waagunu tiŋir kuliyan assuŋun ti waytee ti, andrii. Ŋaasuŋun tiŋ edisii wondochnu, edik ndayaanu zaate ke tiŋ liŋak tenek tene, liŋak tenek tandan kaŋ yak hakam irik n̰orogin inda alka, alka, neeleenugu nazam nindrigu, tii tasi, edik waagu tenen ti tayaa wala wandayaa, laala edik waagu hata kan ti tayaa, tii andaka gaadik cheriyeenu nattam gu ti, andri, andri degiigak ottukoo oddoy waŋgu dumnan tam worŋoka, kanak kan, kaanak kan, iyoonu wujaa ŋalak degiigak jee n̰aaaman wellteeti, aa tika ile gurak tegu, tegu tinjelnaka ti, laala degiigak ottukoo oddoy nun dettir ta halas gurak tegu, tegu tenjelnaanu jaa, dum ti halas nenjelnak tiigu andaka fos nu naamagu ti, annaa kan ti tam tiriŋ teeti, wujaa gelek tiigin koluu kaŋgu dum ndrekee tiitidaynu tandii yayan tatartee laala, dreketuu yak jaa kuurak naa has windi, dreketuu yak jaa nimar dariŋtuunun nenee indi waŋ kan ti weeletee ti wujaa gurak mbaar weleenu jaa, gurak kan, gurak kan. Yochuu wenii nu barik tek tiitan, lala ilek kaa yochuu tenen lon drep ti tamunte, wak kaa yochuu tenen lon drep ti tamunte, annaa kan ti kuurat wak tut su weelek waagu tam tire. Wujaa kurak tek kaa tindi geelek weelek, tuurak kuurak yak jaa «hesitation» sellek nindrii weelek, anna tika durek kalak tal tene, chabakak kalak kaa lul nak cum nurŋok tene, waagu jaa karn̰ii kan keele wattal, sewsire andri ti, naŋ durek kalak tikaanak sellek nondrŋun njuroo nu, edik ndayaa ti laala aazoŋondaa nu jaa, edik ndayandaati, tiŋ kaa churut tene, hata kaa tene aasuŋun hakam kaa tene, annaa kan ti tiŋ zaata ke gurrak mbaar kin ta weeleeti, gurak mbaar waŋ tek danaŋ yochuu tenee nu tene, tek danaŋ gurrak gu dum nimar teneenu tene, aa tika tiŋ zaata ke faaza irte. Wujaa gelek tek kaa tindi, gelek yk jaa wak kaa karn̰ii kan weelek ti, annaa tika ti dalik yak jaa chabakaa nak n̰orogin wondoŋte annaa tika ti, too alka, too alka, kin ta waŋ zaata ke nizam wene haraarat kaa wene. Yochuu wenin kaa drep ti, aa tika ti kuurak wagu jaa talnak ti n̰elet windrii, m n̰elet windrii n̰elez nindriyaa wenii waagunun jaa, edik ŋaasiŋ ma tayaa tayandaa waŋ nizam wenii nu wene, anna tika ti waŋ kaa kele degiigak jee wene, wey gurak yak jaa met te tegu nenjelnagu tii andaka foozo nirgu ti, tik jaa darjat jee tene, darajat waŋgu filan darajak annak tene, filan darajak annak tene, aasuŋun ti filan yak darajak annak nenegu andaka, met foozo nirgu ti, yak jaa gun balat menii nun sahikuurak jee. Nafar kuŋaal nokoz weele, nafar kuŋaal waagunun kuurak yak kay watan naanu woŋon̰gu jaa, kuurak yak jaa tut su weelek waagu ti, kuurak yak jaa jaa kan tut su weelek waagu andaka, kay yak sukan nu mediinek giniŋ nu kaa, aasuŋun kay yak feriŋ naanu kaa, kay yak ŋun naa nu kaa, balat nun dum weele, wasa lokoynun kuurak waaginiŋ worŋoonu, nahar nun kuuragu tindi, subu tindi, asur kaa tindi, ichi kaa tindi, ichi nak kuurat weelek waagu. Kaynu dumnan too n̰erek kaa in̰andi, ŋaasuŋun tiŋ kuurak waagu bada tirka, kok weeleka wokoytee naa gidenak ti laakin kuurak yak tut su weelek waagu jaa, walaa kurak balat meniinak tandi, balat menii nagu drep, annaa tika wak jaa, duwal yak jaa uruba naa nun ta weele, aatik duwal yak urupa naanun neelee tiŋ andaka, kay nugu aŋaa bal nugu, balnugutik tiri, haasatan kutuu wwgunun lokoy nun taanu chaarii nun wala taŋtuu nun, wala barik munaasabak nagin, ile kuurak naa kanaa waŋ dittir tan awsandi, lutoo too too ke taawir irii ke kay, annaa tika ichi tiyoo nu dumnan gidi, gidi, gidi, su. Kuurak gin weyi, wujaa kuurak gin wawaanu, gurak tegu edik nokoy tandayaanu koyindaa weniinu ŋun ti taa kaa nilte, annaa tika too jaa tiŋ lutoo gelek bes ti, laakin too jaa gelegu siree wisiŋisi, annaa tika too triŋ nireerii, too mut nireerii, too non̰okii, too hasam niree, kuurak naa jalaa nun annaa tika waagunu zaata ke kurak naa ŋan̰an ti masaayip wenii waŋgu dumnan windri aa tika kurak waagu aŋaa woŋan̰i kay yak jaa balat menii nun naanu.